Yo creu que ogañu ya no se gastan tantu porque ain ecografías, resonancias i cosas assina. Peru enantis pos devi d'avel salvau una tupa de vidas ayuandu alos méicus a sentil i alvertil malotías i cosinas que hata essi momentu pos se passavan. Peru si me recuerdu de chicu al méicu pusiendu el estetoscopiu por toas partis, que pahi que tenía anguna cosa rala nel coraçón daquella.